ڈینٹل فلاس چُھ دنٛدن منٛز گنٛدٕ ٹُکرٕ نیرنہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ یوان تہٕ چُھ صاف دنٛدن خٲطرٕ استعمال کرنہٕ یوان۔ کشمیٖری زبانہِ منٛز دنٛدن ہِنٛدِ فلاسُک مطلب چُھ دنٛدن ہُنٛد پین۔